Vonuŋ e leh yee tʊwɛwǝ wǝǝ pǝ lée sie eri wǝ́ a la laŋ yǝ ǝ rǝ yǝ ǝ fǝ o po toŋ a fɛlɩ yǝ yǝ ŋ taarɨ a sɔɔ yǝ ǝ fǝ ǝ tɨnɨ wǝ́ kɨ la kaalɨ oturu e le li yǝ a ŋɔrɔ ǝ fǝ o toŋ a pɔrʊ vororǝ o tuu pǝ vǝ́ o lo tuu pǝ ǝ fǝ o toŋ a mɨ kʊla pǝ pǝ ŋ pe yee apɔŋpǝwe wǝǝ, e leh ci ǝ fǝ ǝtɨnɨ wǝǝ e leh ci ǝ fǝ ǝtɨnɨ kɨ e ci a pa nyɩŋ kǝ́ e leh yee. E leh ci a taa okookowaa kɨ o tuiyǝ kɨ ǝ fǝ o toŋ mɛŋnaawǝ kɨ ǝ fǝ a tɛɛ kɨ wǝ ŋ ru ke ci ǝ pǝ fǝ mɛŋwe ǝ fǝ o toŋ. Vǝ ŋ toŋ mɛŋnwe wǝ ŋ kpɨ wɨ ŋ rǝǝnɨ kpɛŋ oturu e leh ci ǝ fǝ ǝ fǝ a caa tʊwɛwe wǝǝ. Va ŋ caa tʊwɛɛwe a la lɛ wǝǝ ǝ lǝ fǝ apɔŋpǝwe ǝ lǝ fǝ e le kpii oturu ǝ lǝ fǝ wʊtʊtɛɛkpwe e le kpii a caa tʊwɛɛwe a kpaanɨ wǝ oturu ǝ lǝ fǝ wǝ a la fɛlɩ wǝ ŋ taarɨ oturu a la t. u. u mɛŋwǝ a wɛrɛ wǝ. oturu e le ci a marɨ wǝ. Wǝ vǝ́ o lo ko a láa lɛ wǝǝ. wǝ wǝ léze yee wǝ ku nyiyǝ wǝǝ, wǝ lóo toŋ oturu yǝ fǝ ya ye wii yǝ ŋ fǝ la mǝ wɛ wǝ ke ri wǝsiɛkpǝ o, wǝ ke ri tu ru ŋ tu o yǝ ŋ fǝ la mǝ wɛ wǝ wǝ lée yee wǝ ŋ ku lǝ wǝǝ.